Au wa olidei etaemnai wa krismas aririwaana. Krismas gena nama wa femili arigira arigiana geve amaina wa tama koukouna wa ne <hesitation> iesu gena wala omana maki wa taimu pe, femli geveaimainane, gama verere vererena. Noo ekilagia noo galu pikana e gavererena wa no, spooti kaara gevapina ne gawolibolna, soka, ragby wa. eau veaira wa. Wa olidei aonai ne geveapina geveapina, pe femli magama giarana e noo riunioon wae au veaira wa, wa krismas olideirai ne wa eau geveapina. Ne au wa olidei aririwaana kapuna wa, waaveaina noo wa walawalaka naura wa ano pakarai ne olidei kamura wavearai. ne gema kwarana wa gemakwarana gama gema vererena gema alu pikana geria geulana, pono gekwauana aa pono geapiana neetine gekwauana ne gaulana wa wolibol wa eau veaira gapi. Maga lakana, magalakana gave rikuriku na maga ravuna maalu parai, loku wa eau veaina melo melo ria, pe. koloa koloa ia iao gekalana pe magave Garavu ravu na wa, tinikina loku ala oo rapa mae lugana maga lakana ma ralukaai rigoloai gena nama wa, loki. Olideina gia loki pakunai ne oi wa melo melo ria pamili gema kwarana olidei aura wa, maago vealu koukouna e maago veripa vaa nama vaa namana ne wa alu mamina, wa alu pika. mamina noo erauna. Pe goolidei vaa namana wa aunai wa rigolo vererena aunapaririwa e alu pikana auna paririwa kau wa, kwalana wa au voo vagi pamili inauinau woananan ia mai kwara pe oi ono ao wanumai oo eau paga nanu emai ani ani ne verere wara pe oi lakamo iore aniani okei maene. veamai oo, omi? na enenai palaka, ioma ragekau tii kia ioma niu, wa rigolo airana gena nama wa. Wa pogi airana pograam geve apina pe pogi airana maa ono, <hesitation> pogi airana kaairana diebeiti pogi kaaraaurana wa kwis wave aina wa, pe vanuga evererena kwalana gelana ariginana. ariginana geve amaina geve amaina. Ne woanana naura wa, ariginai gealuna wa wa taem veairai ne gekwarana ne pamili ai gove ripana aura waoma ne pamili gama veripana wara. Kwala waa ivent kamura pakurai, noo geve ula ulana noo riiunun wa eau veaira, ewa olidei tonameti wa eau mage vekeagina pe tonameti aorai wa. Pamili ria mage. tek paatina waveaira wa kwalana wa olide lokina e gena nama ee wa tonameti eve apira pakunai. E kavaai wa noo gekwarana ne ia eoma wa ia pe ara miti kia pe paraia ana kokoroku pe paraia wa kilara veaira e wakalana veaira gewalana era vanugai wa. Pe nega wa alu ali ne pamili. ria ne noo mulaa keia pege apia ne niu niu aaio vererere io ani ani koukou ne io veigu iovolovo wo wave aina wa, ne pamili aonai vivi aura keiana vanuaa aonai gealuna wa, wanana wa, gealuna ia veamai aura ne woo alu pika maavunai ne waa aukei pe lakagia. Eveaina, eveaina pe. pewai lakagia. Ne oi amu rais kea paraoa kea wa olidei ne ia veamai agia, noo gemi perecenti kaarana wa eaa aorana ie veamai agia ne maoroma gia ne oi ono verere. Aura wa olidei aririwana kapuna ka auna wara, noo, pamili, pamili ria galu koukouna wa, waulamagi, mamina ono apia wa, pene ao gewaikule ne oi veuga. olora ria maaona waikule ne oi wa noomol ai mapono waikule wa. Au rai rigolo ai, rigolo olideina auna kauna wara.